Ëntà pìé le verdüre, ëntà lavele, pulidele, taiele a toch cit, bütele ënt ün cuntenitur cun l'öli e ënt ël furn e avisché ël furn e cözi për ün'ura